﻿Tetaguasu turkia, jaenungavi kua teta ñima yeye, arakae yeyeva <hesitation> oime ko mbaeti se jaeta kurei tembiu kuapeñova ikavi jekopegua esano mbaetivi jau jare mabeti aikua kiraiko jaereta jembiu oyapo <hesitation> zo, uru, ani mabera jaema jokoropi se mbaeti kireiko jaereta jembiuva jare jae mbaera <hesitation> ikaviyeye jaereta jembiu, erei opaeteko ñanoi tembiu cada teta jare jukurei yaiko vaera.